<hesitation> mibere eya eye rikolha mwabanywani ingane omwalhihanga erihyaka eritheryaghe eryangabuthirimwe yaghino, owerimbere kutse owokubanza. Erihiraho omuthima erilhangira indi namigha olhulhimi olhwanamasanganayo olhwa bandu bakabugha abanamasangana oghundi omubere owakabiri owa nanganakolheramu obunywani nabandu abanamasanganayu eryerimya ngabya munywani wabu, eribakangania indi ngafayo, eribakangania indi ngafayo okwa mibere yabu eyabakikalhamu thuthabugha thuthi nge byalhys, eriramukya, eryigha ngoko wamaramukya bukakya, omwithungyi no mwigholho owundi omubere owuna nganakolesya. Eriyitsungira omubyamasatha ebyerihanga eryo, amasatha awunamasangana bakasatha thuthabugha thuthi banzire kutsibu erisatha omupira naghe iningimekinga sure indi namasatha omupira, owundi omulingu obo owakasathu erimya erimya ngasikya ebyobuhangwa byabu ebu ngerihanga nesindi sya ndimi esya namasanagayu habweribya, erihanga rikanabya lhighuma bethu emukere esya ndimi nyinene ekyerikangania ngeri hanga ryaghi eryangalhwamo erye Uganda silhulhimu lhughuma esya ndimi thunawithe esiringa kikumi na, <hesitation> emibire eyanangakolheramu obunywani ingahika omwihanga eritheryaghi kutse omwihanga erihyaka.